जस एभी कुंजेई फल फुरुत की इस्मोदी भी भनी सबसे उम्र तो हम बेर मशीन चाहिए होनी चाहिए खराब केल के रस गाड दे टेटके खराब शेब का गाड दे। इतने खराब संतरे का रस गाड़ दे. या तेनुक आपस मुंज निलाई कोरी टीबी भजो तेस्की इस्मुदी।